Aran mi reman So tawii miɗo waɗa waawde heddude ndiyam ngoni lekki, mi waɗataa waawi ngoodi fiyaangu e dow ndiyam goɗɗo, njiddaade e goɗɗo njam. Miɗo waawataa waawi njiddaade fiyaangu e dow lekki ngal ngam njiddaade gaasi laata. Miɗo waawataa njiddaade e nyibbi ngal, heɓugol taŋngol ngal toownde ndiyam ngal e dow fiyaangu goɗɗo.